E tartarughe gh'an unna corassa, e penso che quella a caratteristica prinçipâ, inta mæ ignoransa. Gh'an unna corassa che peuan arretiâseghe drento e peuan nascondise, e coscì anche defendise da-i attacchi.